في أحد الأيام اكتشف طفل باب بغرفته لم يكون موجود سابقاً، الطفل فتح الباب بحذر لقى عالم ثاني وراه مليان مخلوقات غريبة، وأماكن ما شافها من قبل قرر يستكشف وكل ما يخوض مغامرة يرجع لغرفته وكأنه ما صار شي.